Bɨŋrǝ pɨ láa ca wǝǝ vǝ́ ŋ ya pɨ lée kpii nɔŋwǝ rɛ oturu ya pɨ láa ca bɨŋrǝ we ǝ pɨ ŋ mɨ yiili wɨkaakpǝ pɨ ŋ mɨ yiili wɨkaakpǝ pɨ ŋ saŋ rɨ nɔŋwǝ we pɨ ya pɨ láa nɔŋ oturu nya nyo yo wɨ ŋ mɨ poŋ oyo.